מ'נעמט <hesitation> א שערל איז געמאכט פון צוויי שארפע אזוי ווי כמעט אזוי שארף ווי מעסערס, <hesitation> אייזן, און נאכדעם ס'איז צאמגעקלעבט ס'איז- ס'איז צאמגע- אזוי ווי ס'האט צוויי פלעצער ווי מ'קען אריינלייגן די פינגערס און מ'מאכט עס אויף און צו און אזוי שנייד מען די פעיפער.